א לייטער העלפט אונז דערגרייכן צו הויעכע פלעצער, ווען עפעס איז צו הויעך צו דערגרייכן צום ביישפיל אויף א דאך, אויף א בוים, אדער אויף א הויעכע שעלף אין א שאפע נוצט מען די לייטער, מ'גייט ארויף די סטעפס און מ'דעגרייכט אזוי דער זאך וואס מ'וויל דערגרייכן.